Rô bòka Sily ndreky zen̈y ten̈a mana- manamarika amindrô zen̈y ny marìnina sy anginina àby ren̈y. Zen̈y oe <hesitation> miaroaro zen̈y miaroaro frÿ de mera, tsakotsako, pômy de tera karà zen̈y sakafondrô. Aviô aminjay kà rô zen̈y tia mampiasa pilà-ndrô zen̈y <hesitation> karà ohatran'ny misy giratain ana giratain ny tsakotsako ndreky aomby. Karà zen̈y.